شوف انا اداوعشت في جزيرة في الصحراء ندي معايا خمس عفايس ندي نعاية التيليفون لانو بش نسمع بيه لغنى وكدا <hesitation> وندير بيه شحال من حاجة ندي معيا لبلاي بش نجوز الوقت وندي معايا لبلاي فيه الاف الالعاب هكا بش منعياش كامل وندي معايا بيانسور انايا ندي معايا بالام تسمى ندي الكتب الكتب ملاح نجوز بيهم الوقت كيفكيف ندي معايا شي افلام والماكلة باينة ندي بزاف الماكلة قيس ما نعيش